ما بقول حيواني المفضل ممكن هو مو حيوان لا يعتبر حيوان... هو <hesitation> الحوت لأن أكبر حيوان موجود على سطح الأرض.. أو هاي يتهيأ لي سبب كافي!